के पास विभिन्न रक्षातंत्र होत हैं। जो ऊखो शिकरियन से बचबे में मदद करत हैं जैसे काटे दार शरीर। हेजोग के शरीर पर छोटे छोटे कांटे होत हैं जो ऊखो शिकरियन से सुरक्षा प्रदान करत हैं। जब हेजोग खतरा महसूस करत हैं तो अपनी पीठ को मोड़कर कांटे बाहर निकाल लेत हैं। शिकरियन के लिए ऊखो चाटबो और पकड़बो मुश्किल होई जात हैं। हेजोग खतरे को महसूस करत कान अपने शरीर को गोलाकार आकार में सुकोड़ लेत हैं। जित्ते ऊखे कांटे बाहर आ जात हैं और ऊ अपने आप को शिकरियन से सुरक्षित कर लेत हैं। हेजोग ज्यादातर रात में सक्रिय होत हैं जब शिकरियन की सक्रियता कम होई जात हैं। यही समय बें अपने भोजन की तलाश करत हैं और खतरे से बचबे के लिए अंधेरे में रहिबो पसंद करत हैं। इनहीं कुछ सुरक्षा तंत्रन से हेजोग अपने बचाव करत हैं। शिकरियन जनवरन ते और जंगलन में जीवित राहत हैं